forsætisráðherra Bretlands standi af sér vantrauststillögu fjörutíu og átta þingmanna Íhaldsflokksins atkvæðagreiðsla stendur yfir og úrslit verða ljós síðar í kvöld bitra var enginn staður fyrir geðfatlaða segir aðstandandi manns sem dvaldi þar læknir sem heimsótti Bitru gerði alvarlegar athugasemdir við að fatlaðir og fangar væru vistaðir saman enginn veit hversu margir fatlaðir dvöldu á Bitru formenn allra flokka á Alþingi féllust á tillögu forsætisráðherra um að fresta afgreiðslu samgönguáætlunar til fyrsta febrúar það liðkaði fyrir þingstörfum og því bendir flest til að þeim ljúki á réttum tíma seðlabankastjóri segir bankann albúinn að takast á við straum aflandskróna úr landi hann segir krónuna hætta að veikjast en svartsýni hafi ríkt í haust og geð og hagsveiflur gangi stundum of langt ung missti næstum röddina ein jólin því hún söng svo mikið hún er í Laugarnesskóla í Reykjavík þar sem morgnarnir á aðventunni hefjast allir með jólatónleikum starfsmanna gott kvöld þingmenn breska Íhaldsflokksins greiða þessa stundina atkvæði um vantraust á leiðtoga flokksins og forsætisráðherra Bretlands útlit er fyrir að

þessa atlögu af sér en úrslitin ráðast í kvöld þetta snýst um Brexit eins og nánast allt annað í breskum stjórnmálum þessa dagana frá því um miðjan nóvember hefur hópur þingmanna í Íhaldsflokknum unnið að því að koma tillögu

um vantraust á May sem leiðtoga flokksins á dagskrá vaxandi óánægja með samning hennar um Brexit og ákvörðunin

í fyrradag um að fresta atkvæðagreiðslu um hefur að líkindum valdið því að í morgun var greint frá því að tilskilinn fjöldi þingmanna flokksins styddi tillögu um vantraust

tíu hélt hún til

í vikulegan fyrirspurnatíma forsætisráðherra sem byrjaði reyndar á léttu nótunum

fyrirspurnatími var mögulega sá mikilvægasti sem May hefur tekið þátt í sem forsætisráðherra nokkrum klukkutímum áður en þingmenn hennar greiða atkvæði um vantraust á hana sem leiðtoga flokksins

að meirihluti þingmanna í Íhaldsflokknum ætli að styðja

en atkvæðagreiðslan er hins vegar leynileg úrslitin verða tilkynnt í kvöld

bæta að nú rétt fyrir fréttir höfðu þingmenn eftir May að hún ætlaði að hætta sem leiðtogi Íhaldsflokksins fyrir næstu þingkosningar sem verða í síðasta lagi árið tvö þúsund tuttugu og tvö fjallað verður nánar um bresk stjórnmál í Kastljósinu

hafa gengið greiðlega í dag eftir að samkomulag tókst milli formanna allra flokka um að fresta afgreiðslu samgönguáætlunar til fyrsta febrúar

óboðleg að ætla sér að keyra í gegn heilbrigðisráðherra hefur mælt fyrir frumvarpi

um þungunarrof og nú rétt fyrir fréttir mælti fjármálaráðherra fyrir frumvarpi

um þjóðarsjóð en því er ætlað að treysta fjárhagslegan styrk ríkissjóðs til að mæta afleiðingum af meiri háttar ófyrirséðum áföllum sem þjóðarbúið verði fyrir er borðleggjandi að við þurfum að læknir sem heimsótti vistheimilið að Bitru árið nítján hundruð áttatíu og sjö sagði í skýrslu að sérkennilegt samkrull vangefinna og

eins og það var orðað hafi stungið í augun aðstandandi manns sem dvaldi þar segir að aðbúnaðurinn hafi ekki verið í lagi fjölmargt fatlað fólk var vistað að Bitru í Flóahreppi á níunda áratugnum á sama tíma og þar var rekið fangelsi þar á meðal Ólafur Hafsteinn Einarsson sem lýsti harðræði og slæmum aðbúnaði á Bitru í viðtali í mars enginn virðist hins vegar vita

hversu margir fatlaðir einstaklingar dvöldu að Bitru á meðan þar var einnig fangelsi fréttastofa hefur þó rætt við aðstandanda manns sem enn er á lífi en getur ekki tjáð sig aðstandandinn sagði að hann hafi lýst dvöl sinni á Bitru sem mjög slæmri tveir aðrir sem þar dvöldu vildu ekki veita fréttastofu viðtal en staðfestu þó frásögn Ólafs Hafsteins af slæmum aðbúnaði á Bitru var vistaður á Bitru í sjö ár frá nítján hundruð áttatíu og tvö til áttatíu og níu Guðbrandur á aðeins einn náinn ættingja á lífi Áslaugu

frænku sína sem heimsótti hann á Bitru árið nítján hundruð áttatíu og þrjú ég kom þarna mamma var með mér og systir hans það var kona sem tók á móti okkur afskaplega elskuleg ég man að við gengum í gegnum stofuna heima hjá henni og upp stiga og upp á loft og þar

var hann í litlu

og þeir voru tveir sem sváfu í þessu herbergi og mér fannst þetta ekki eðlilegt þannig að aðbúnaður hans var ekki í lagi

var ekki í lagi Áslaug segir að Guðbrandur hafi ekki fengið neina faglega umönnun heldur hafi hann verið eins og vinnumaður verið látinn moka skít og fleira í þeim dúr

dúr þá telur hún líklegt að Guðbrandur hafi verið á sterkum geðlyfjum samkvæmt samningi sem

gerði við Bitru árið nítján hundruð sjötíu og átta um vistun sjúklinga þar sendi spítalinn lyf sjúklinga á staðinn þá kom fram í sama samningi að umsjónarmenn heimilisins fengu greiddar fjögur þúsund tvö hundruð krónur á dag fyrir hvern sjúkling þetta var gert til að spara rúm á spítalanum sjálfum í ágúst árið nítján hundruð áttatíu og sjö

sendi dóms og kirkjumálaráðuneytið erindi til heilbrigðisráðuneytisins þar sem þess var óskað að ráðuneytið léti kanna aðstæður á Bitru Ísleifur Halldórsson héraðslæknir var í kjölfarið sendur að Bitru og skrifaði skýrslu um heimsókn sína sem hann skilaði til landlæknis þá voru þar þrír vangefnir karlmenn segir í skýrslunni í skýrslu sinni segir Ísleifur að Bitra sé ekki stofnun heldur er þetta sveitaheimili rekið af ábúendum sem fangelsi

hluta og geymslustaður fyrir

og hefur svo verið í fjórtán til fimmtán ár að sögn það stingi strax í augu þetta sérkennilega samkrull vangefnir og

og að auðvitað verði farið að lögum um málefni og meðferð og alla aðstoð við vangefna í bréfi sínu til Jóns Sigurðssonar þáverandi dómsmálaráðherra og Guðmundar Bjarnasonar þáverandi heilbrigðisráðherra tók Ólafur

Ólafsson landlæknir undir þessa skoðun héraðslæknisins og sagði að ekki væri hægt að mæla með óbreyttum rekstri á Bitru árið eftir nítján hundruð áttatíu og níu var svo starfsemi fangelsisins lögð niður en árið nítján hundruð og níutíu fékk Bitra hins vegar starfsleyfi fyrir sambýli að því er virðist í fyrsta sinn Áslaug segir með ólíkindum að frændi hennar hafi verið vistaður á Bitru í sjö ár mér

yfirvöldum að búa ekki betur að fötluðu fólki þetta var

staður fyrir geðfatlaða Bryndís hvernig slá þessar sögur ykkur þær slá okkur full ástæða til að taka mark á

harmaði Sigríður Andersen dómsmálaráðherra þá erfiðu reynslu sem Ólafur Hafsteinn gekk í gegnum er það nóg af hálfu stjórnvalda alls ekki teljið þið hjá Þroskahjálp að aðbúnaður fatlaðra á svona sveitaheimilum sé slæmur

en ég vona að það fari að heyra sögunni til takk fyrir Báru Halldórsdóttur hefur ekki verið gert að mæta til skýrslutöku fyrir dómi ólíkt því sem sagt hefur verið í fjölmiðlum heldur var hún boðuð til þinghalds til að hægt sé að gera

henni ljóst að hún gæti þurft að grípa til varna í dómsmáli sem Miðflokksmenn íhuga í yfirlýsingu frá flokknum segir að reiknað sé með að ýmislegt eigi eftir að koma fram við þinghaldið enginn hafi verið ákærður og ekki sé búið að fara fram á bætur lögmaður þingmannanna lýsir Vinstri grænna ræddi málið á Alþingi í dag það verður bara ekki hjá því komist að lýsa bæði furðu en líka skömm á þessari ákvörðun við erum hér að tala um atvik þar sem að forseti Alþingis þurfti að biðja bæði þing og þjóð afsökunar í mínum huga lýsir þetta algjöru skilningsleysi á alvarleika málsins að mínu mati er þetta enn og aftur tilraun til þess að drepa málinu á dreif beina athyglinni annað og reyna um leið að komast hjá því að axla ábyrgð á eigin orðum og gjörðum og það er þessum þingmönnum hreint

ekki til sóma seðlabankastjóri segir að lækkun krónunnar hafi stöðvast að sinni og að almennt hafi ákveðinnar svartsýni gætt í haust það eigi geðsveiflur og hagsveiflur að þeim hætti til að ganga of langt hann segir að bankinn sé mjög vel í stakk búinn til að verjast mögulegri gengislækkun ef aflandskrónur streyma

úr landi peningastefnunefnd bankans tilkynnti í morgun að vextir héldust óbreyttir fjögur og hálft prósent Már Guðmundsson seðlabankastjóri segir í sjálfu sér ekki margt hafa breyst frá síðustu vaxtaákvörðun vísbendingar séu um að slakna sé á spennu og olíuverð lækkað krónan hafi veikst í haust en svo virðist sem sú lækkun hafi stöðvast raungengi krónunnar hafi farið niður fyrir jafnvægisgildi sitt sem er reiknað út frá ákveðnum

hann segir svartsýniskast hafi verið í haust vegna ýmissa óvissuþátta eins og WOW og fleira eins og oft vill gerast með svona sveiflur gengur þetta stundum aðeins of langt og sýnist það hafa gert það núna og þess vegna hafi gengið veikst meira heldur en tilefni var til ríkisstjórnin hefur samþykkt frumvarp fjármálaráðherra um losun á höftum sem verið hafa á aflandskrónum þingið á eftir að afgreiða það en Már segir seðlabankann ætla að verja gengi krónunnar ef aflandskrónur streyma úr landi og hann sé vel í stakk búinn hann er alveg hann er með sjö hundruð og sjötíu milljarða í kistu og það sem getur farið út fyrir lok febrúar ef allt fer sem er laust og fer að losna það er

kannski sextíu og sjö Már segir að eitthvað hafi verið um

einhverju leyti og það tengist þessum væntingum sem voru kannski að ganga of langt og þá voru allir að búast við því að krónan héldi áfram að veikjast nú held ég að það sé ýmislegt sem bendir til þess að þær vísbendingar séu að snúast

fyrrverandi lögmaður Donalds Trumps Bandaríkjaforseta var í dag dæmdur til þriggja ára fangelsisvistar hann er dæmdur fyrir margvísleg brot meðal annars að hafa keypt þögn tveggja kvenna sem ætluðu að opinbera meint samband sitt við Trump cohen vann fyrir Trump um árabil meðal annars meðan á kosningabaráttunni fyrir

forsetakosningarnar stóð hann er sá fyrsti úr innsta hring sem hlýtur dóm eftir að Robert

Trumps við rússnesk yfirvöld í aðdraganda kosninganna umhverfisráðherra segir að markmið Íslands um kolefnishlutleysi hafi vakið athygli á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna hann flutti ávarp á ráðstefnunni í dag Guðmundur segir að vinna við að halda hlýnun jarðar í skefjum verði að byggjast meira á skýrslu vísindanefndar Sameinuðu þjóðanna sem hann vísar til í ávarpi sínu

ráðstefnunni er að tryggja að hægt verði að ná markmiðum Parísarsamkomulagsins Guðmundur segir að þeirri vinnu sé ekki lokið eins og staðan er núna þá standa samningaviðræður yfir um ýmis mál

út af standa og það er enn þá talsvert sem stendur út af

allir til þess að við náum að reka sem mest smiðshögg á Parísarsamninginn hér Guðmundur segir að markmið Íslands um að vera kolefnishlutlaust fyrir árið tvö þúsund og fjörutíu hafi vakið athygli á ráðstefnunni lagt áherslu á að ríki setji sér við tökum þátt í bandalagi nokkurra þjóða hérna sem er að ýta á um þetta rosalega fallegt að koma í skólann þegar uppáhalds jólalögin hennar eru leikin þar morgnanir í skólanum eru

desember á hverjum degi maður hlustar á falleg jólalög á hverjum degi

að spila á píanóið við tókum upp á

nokkrum árum að spila jólalög þegar fólk er að koma til vinnu bæði starfsfólk og nemendur og foreldrar að fylgja börnunum sínum og það er bara svo skemmtilegt að við höfum bara haldið því áfram þeim finnst þetta gott það róast stemmningin hérna inni

þau syngja oft með svo eru foreldrar

gott og það geri sér ferð kærleikur er eitt af einkunnarorðum skólans og við fjöllum mikil um kærleikann á aðventunni eins og á að gera og þetta er bara partur af því

hefur verið rysjótt á landinu að undanförnu og útlit fyrir framhald

því næstu daga á morgun verður stíf suðaustanátt ríkjandi víða um land en gefin hefur verið út gul hvassviðris viðvörun fyrir Suðurland Norðurland eystra og Austurland talsvert mun rigna suðaustanlands Theodór Freyr veðurfræðingur fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum

í handbolta úrslit skýrast ekki fyrr en í

og Noregur þarf að treysta á hagstæð úrslit jürgen Klopp var stoltur af sínum mönnum í

í meistaradeildinni í gærkvöldi

rakar inn verðlaunum á h m í sundi

forsætisráðherra Bretlands standi af sér vantrauststillögu fjörutíu og átta þingmanna Íhaldsflokksins atkvæðagreiðsla stendur yfir og úrslit verða ljós síðar í kvöld bitra var enginn staður fyrir geðfatlaða segir aðstandandi manns sem dvaldi þar læknir sem heimsótti Bitru gerði alvarlegar athugasemdir við að fatlaðir og fangar væru vistaðir saman enginn veit hversu margir fatlaðir dvöldu á Bitru formenn allra flokka á Alþingi

féllust á tillögu forsætisráðherra um að fresta afgreiðslu samgönguáætlunar til fyrsta febrúar það liðkaði fyrir þingstörfum og því bendir flest til að þeim ljúki á réttum tíma seðlabankastjóri segir bankann albúinn að takast á við straum aflandskróna úr landi hann segir krónuna hætta að veikjast en svartsýni hafi ríkt í haust og geð og hagsveiflur gangi stundum of langt klukkan tíu í kvöld sæl að sinni